oyi so ba sɛrobia nɛ mi mu hane wa a dia ba ɲumu'u ra tu'aro muɲu'u ba'a bianɛ ba we he ba we he ɲu ɲu hihian ma tete ba we he ɲu hihian ma tete oyi ro oma dɛ mu ba babe biaso ba we a'i ɲu zɛrɛ asu mi sian a mɛna ma tete donk to bewobenɛ a in semɛni de semɛni to ba ma webun ji don hɛ ba yɛrɛ fɛ ba fɛ'o a mube besi ba we garde mu ɲu mi ji a mu mɛ ma tete a ji in mu'a pi pin ere a buna ba'a bianɛ ba ma mɛ bewobe ɲu nɛ yoro ɲu nɛ yi mana yoro nɛ ɲu mana yoro nɛ to ba'a bia nɛ ba ma mɛ ho yoro so a be ba we garde mu ɲu mi ji a mɛ ma tete